Masusui sera kepaarengku sera tiei taan nendo niin narga na minaalou mangku paar mese sera tean dei awes loit kusumero lalan kaayo magenap rior ku kateles sera tiei kaa sa itu sini womo sa itu rinam pamu winoku pilaane tuah rin- rina rasan